که چیرې غواړی چې خوښه د زیات وخت لپاره پاتې شي نو باید په یخچال کې کیښودل سي، ا تر څو هغه ام م په سهي شکل باندې ا په یخچال کې ا ا کنګل سي او د خرابیدونو یې مخه ونیول سي. نو په دې طریقه باندې کولای سو چې د اوږده وخت د پاره خوښه په یخچال کې وساتو.